لما افكر في اللون الأحمر أول شي يتبادر الى ذهني هو الحب والشغف. كمان يذكرني بالإعلان. مثل العلم السعودي وأيضا في الأكل مثل الفلفل الحار والطماطم واالأحمر يغمرني بالطاقة والحيوية يعني لون يحسسك بالحماس وبعض الفواكه مثل البرقوق.